Cuandi i eru giuvu partecipavu a d'gare d'le boce mi e me sociu, eru bastansa ën gamba, fazìu ën po ël puntadur, ma specialment giugavu cume buciadur opüra si i eru ën tre giugavu cume spala